Su jakuninida ku jaa kutu´uvada kuu in ja, jaa nanku in tee, teyu kuñu ja kasaa nanku in guisadoun nkaka´a yuka tu kuu vasada ko kunida ja kutu’uvada ko tu, tu jinida.